Sɛ wonnye bibi nni anaa sɛ wowɔ adwenkyin bi wɔ nimdeɛ bi ho no yɛ adea ɔhia paa yie. Firi sɛ, sɛɛ nsɛm a nnipa nyinaa bɛka anaa sɛ nimdeɛ ɛwɔ wiase nyinaa no woka sɛ wobɛdi so sɛneɛ ɔteeɛ noaa anhwɛ a ne akɔwie wo bɔne. Firi sɛ nnipa biaa da nso. Nnipa biaa yɛ sononko firi ne nua ho. Neɛ ngyedi no nyɛ bi ne wogyedi. Na afei neɛ ɔbɛtom no nso nyɛ bi ne bɛto wo wɔ abrabɔ mu. Nti sɛ biaa ka sɛ yɛɛ fa nifa ne wanhwɛ wo ho ne wanhwɛ neɛ wogyedi ne wo nso wokɔfa nifa ne bi. Ebia ne nifa no biaa fa hɔ a ɔbɛwie ne yie. Nso wo nkoaa wokɔfa hɔ a ɔbɛwie wo bɔne. Nti ɔyɛ paa sɛ wɔ abrabɔ mu no bibiaaa anaasɛ nimdeɛ biaa ɔwɔ hɔ no yɛbɛbisa sɛ, ɔne yɛkɔ anaasɛ ɔne yɛnkɔ? Ɔbɛboayɛ anaa sɛ ɔmmoayɛ? Wei bɛma yɛahu sɛneɛ yɛbɛsi ayɛ yɛn ntotoyɛna ankɔyɛ sɛ yɛ nyinaa yɛdi kwane baako so. Ne sɛ bɔne bi ne bɛto yɛ a ato yɛ nyinaa.